Por si ta hó ya'á kuñoo san pedro tidaá nroko nguá, nguili kida iin nguiko, nruku nguiko iin cost <hesitation> bre xa ihó yordoma xanakinde ofrecer xa'á, longua ñoo. nakinanó, nakidakana nini santo teyuú kuxa ihó, kue tatu yordoma, gasto teñoo kiin nayu kin banda, kin autoridad, ki nrida ñoxa kin kadangue yordoma, texu ión kuxaka xakutu nrida nreyu, ihó no yaxa kuaxa kii yadordoma hay una, mayordomia xa el veinti nueve de junio kida iin fiesta kani ya uno uj. <hesitation>